أشوف أنه الحيوان اللي يمثلني هو الأسد، لأنه يعبر عن الجوة والجيادة، وأنا دايما أحب أكون مسئول وأساعد اللي حوالي، الأسد بعد في جانب هادي ما يتحرك إلا بوجته وهالشي اشي يشبهني لأني أحب أتعامل مع الأمور بروية وحكمة، بس لما بأكون بموقف في محرج يحتاج حزم أكون جاهز وأتحرك.